ପନମାତେ ଉସରେ ହିରାନ ରୋ ପାନିପାଗ ଵିଶରେ କୀଛ ବଧ୍ଯା ଭୀ ରହ ଗୀ। କୀ ଇରାନ ରୋ ପାନିପାଗ ଵିଶରେ ପଚରା ଜାଈଜ। ହିରାନ ଗୁଟୀ ହୈ ମୁଶ୍ଲିମ ଦେଶାଓଟେ। ଥାରେ ମୁଶ୍ଲିମ ଲୋଗୋଂ ବହୁତ ରୂହନେଥୀ। କି ପାକାରୋ ପାଣିପାଗୋ ସାଉଧିଯା ଅରବ ଦେଶା ପରୀ ହୋଈ ଥାଏ ଏବଂଗ ଯହାଁ ସାଉଧିଯା ଅରବ ଦେଶା ପକ୍ଖାଗା କୀ ମଦ୍ଯ ଅବସ୍ତିଦାଟେ ଇରାନ ପାଣୀ ବାଗା ସ୍ଥିତି ଵିସରେଂ ଅମୋଗୋ ପଚଲା ଜାଯୀଚୀ ଇଠୀ।